Toroɲ ko, təroɲ karaha kun kə. Food ni wala maane, ɗaane de hed na koroɲ kora hak odiɲ. Toŋg kəryaat koŋg foot wala mane, laa ni de gone. Cuwakə foot ne kodə ne adu. Foot na, ta ose ɲoloŋg na, foot na. Ta taha, tu ut ti wolhak ne. Tahal de ya ki roɲ, de na kə rahab kiɲ. Woo naŋg won na ko. Ya kə naŋg marsuʃi roɲ de kə rahab kiɲ. Tə adu min foot ne ziyada. Umane tə anɟer na ga. Woo ya kə to oso. Matak kaan rugbi riyonan. Dee ŋgərahat pur ɟa kə nɟinum. Nama kəra koso. Wod ne foot ne maane. Matak runen, oɲõ raha. Dee gə tabaru ge. Gurahaab kuru ge. Ekimira kərəar koso. God nebeni. Taan foot ne. Foot ne ya ki iije na yaa tə ət. Wo kiyoloŋg posiyorom wo raka, rək, rək, rək Woman ne yako. Tosiyo lahum rək, rək, rək. Ɓe gə ŋgiya tə tarʃiɲa gagə mbiyatə, tut jeɲa nane maan. O odne yaako, oseɲolo mutəru ndut ru ge. Maana de ij yin. Tə fa ga gad, ŋgal giya tə nafa arə ge. Kayar ge tara. Tar nder zarni, iyini, tə nder ni. Lakin foot ni da. Də kə nducu marawaayit foot ni yata. Tiɲi garit, tama foot ni adu. Taan tiɲi maan go na gatak foot na nan? Piɲi maan na got na gatak, foot na nan? Pəro ndeŋg ge taba haɲi cet, taŋg od na nan? Tərə gərahab, kə mana be ziya hada nan? Fəraap kə fərod, kosiɲ kod na yaa. Posiɲ pot niya miʃakil marwaayit. Taan tə usu got ne te tuzu kut ne. Ɓe gə ŋgiyatu tarʃire gag gag yatu, əzeru ge, tə torər ge. Zaaməl gən gə ya tu tororu ge garba yatu coyni boŋgos. Haman na gal, da tu oso kutu ɓa dəgən kə wo. Wo halal katak, wo dənə nama kiɲi ŋgar dan biya ba ɲit, tiye ne ɲenɟet manda gat. Ya dəgən tə omo. Tə ta aalan tar kuwa. Woo tə om kiɲ kə dəgə kə dəgə yo əsərən nan. Um kəə, garbatiɲ tarawal un ko. Markaba kaw, tom tun kə dəgən katak taan. God na na, gono miɲeti. Wodə kəra hab kə vo na nan, tərə hab kaw. Rodee kərəhab kə monananee hana taaba fərod ne ten. Rood na asara ziyada. Tərahab ko foot na ten ziya had mende. Tərahab kə mane tene.